اكتر حاجة ممكن احب اني اكلها من الصبح انه يكون فطار خفيف افطر فطار خفيف كده زي بيض مسلوق مثلا وعيش ممكن في يوم تاني اعمل جبنة طماطم وحمص العيش في الفرن واحشي سندوتشات ممكن ساعات تقلي بطاطس محمرة يعني كده.